Le re mxiba' chele ndox ku'a ma', chele reta jwa'n do godma' jwa'n mbez xa, tya ndyen ma' nchama' tya chele nchala ngelas, nchala mxuza' nchala chele mxila', re ma' cho ma' bix nke lo lo do ngodma', ma'ya jwa'n tamod za chala reta chole re ma' bix nchama', le mxiba' chele noa- naro chele re ngod ma'za jwa'nza nkuan ma' jwa'n ncha ma'za.